Peho si holiday to rakerake rakaha nom na, o si holiday to rakerake nom na eie teo, o holiday va teo christmas, me nao bata vonara teo christmas ean pa rake rakaha tea vavuriha, tabae beara paku ma ama kiu, eara na kiu mara, are kiu- kiu ma, are kiu tamuana ma teama sivo. Evehe be nau bata voma teo christmas ei, ei o christmas holiday ei, eve ama si taem bona enana rakerake nom tea holiday teo taim bona suku venei ena pa vavurihau tea goroho tagune tea nahunahu tea beiko tea nau tea skul, mea taem bona ena toro vavuniha, eve o holiday bona nana rakerake nom na o christmas holiday, na tara vo noenei enana vavahurihanom toe taem bona, na sa ante hanom te tagune tea nahu kie sumatin tea nao tea skul, taem bona ena pa vavurihau. Mena na rakerake rakanom o holiday bona teo christmas - christmas holiday, taem bona me a beiko pa vavurihau tea nao tea skul me ena me toro vavuriha - ena tovo vavuriha, ena me tovo vavuriha tea nahunahu, vavuriha tea nao tea rake binbin a taba`an, a tabae tea va mata bona taba`an tea beiko mene nao va tea skul. Ena repa vavuriha tea mamihu taba ena repa tei koa mon van. Eve rakaha to rakerake nom na o holiday bona teo christmas. Taem bona me enana rakerake suku vonom enei eara na pepeana rara tea nao teama lotu, lotu va teo christmas eve koa tabe mameha vuri eara sa ante hara tea nao vamata! Suku venei eara na tei miraraa ama kiu, ama piana. Evehe o christmas holiday enana rakerake va oha rakaha nome suku venei taem tenam o mama tea vavuriha, tea nahunahu kie a beiko tea nao tea skul, mameha vuri me a taem bona me mamihu beiko na noma rori ove pa ma sugsugana tea family enam repa mararae vira hamau suku venei a beiko sa tei vai hana. Evehe o christmas holiday enana rake suku nome venei mamihu beiko na noma voha rori nam re pa pate tei inu tenani, enam repa mararae venei mamihu beko pa noma vahau pa vakavara skuru mau enam re pa tei enam re mararae beori tavus vaha ma teama kiu ama bera ore pa, vuhunam re pa mararae pete, pate mararae vaha. Eve koa mena rakerake rakanom o holiday va teo christmas. Holiday va teo christmas o mata rakaha na enjoy rakaha nom na skul vene iei eve o holiday to rakerake nom na, to matakanomana, to tara nom na, to important rakaha nana tea toto tena.